لومړی، لاسونه او نوکان لږ لمدې کړئ یا حمام وروسته پرې کړئ، ځکه نرم نوکان اسانه پرې کېږي. د نوک پرې کولو لپاره ځانګړي قینچي یا نوک پرې کوونکی وکاروئ چې پاک او تېز وي. نوکونه باید مستقیم پرې شي، نه ډېر ګرد یا له څنډو څخه ژور، ترڅو د نوک دننه کېدو مخه ونیول شي.